Oire kokotuiava vo aueaita vaoia, eira kokotu. Eira kokotu eke; kokotu vosa oira oririvere, riro raiva ro vi rutuia varao oaraia ro oira oririvere oira vagi rivoi, oira kuvurivoi vetatouia o-oira rovirivere o-oira oririvere uvuapa ovia. Rovi rovu ora oira kuvurivere auetapo aruataivi, oire eira kokotu ari eira riro auerovirutuia toupaevoi, uvuipa oiraia taporo ruvaru purauvere, iera kokotu. Iria-vuaitaeira kokotu iriaia auerovi purapai veira ruvaruara. Kokotu ari uvuipai ra apesi oira oririvere, osa oavuavuvaiei, riro auerovi rutuia toupaeveira eira kokotu. Kokotu iria ruvaruaviva taporo toupaevoi. Uvuipai ra ruvarupatai oriri eira taporo kokotu. Eake varauaro gorupiepasia o-vosa riakova apeisi pieve. Kokotu vearopie va rutu, sopeaoira varo oa aueviria rutu toupai veira, votairaga-eva sopetai oa vearopievira rutu toupai veira. Koktuia tarapaviei ari eiraita iriavu kokotu iria vearopie sopevira toupaevoi, viapau oisio uvuipau ra vi apeisitoarore rugo uvere vosa eisi oira oririvere, uvuipau taporo vairupa vira avau o, aige arare ovauvere o. Vi vatuavarore vosa oira aiorivere. Uva riro raivarovi toupai oisio osa uvuipai roi oira oriri. Vosa ita oira kuvurivere o-i-avie touia tapo oira kuvurivere, ari eira. Roturotuoviro vere evo areita avietouiare, vosa avietouia oira kuvurivere uva oisio oira aiorivere osa vokare uvuapakare, osa aiovirovere vosa avietouia oira kuvurivere. Evoa rutu vearoiraopaoveira, ari eira aio raga parivoi. Uva eira vo siposipo aroa eva eisivi.